Izy koa aminàka fan̈ovan̈a genetikin'olombelon̈o, arakaraka i olombelon̈o io fo, arakaraka tian'olo io fa izy io zen̈y kôa fa kàra io edy nataon'ny Zanahary. Koa fa kàra io fo, efa kàra io edy vatan̈a fà mety misy ten̈a ny ràha maventy dônko e, antony mahatonga i olo io an̈y tia hiôva genetiky, kàraha zen̈y.